Aa miaro tegna biby e. Maro ankarazagna le fomba fiarovanjaren-tegna. Misy sasany i tonga dia miforotra, miforotra izy. Dia misy ndreka sasany tonga dia mivadika bitika be si izy. Dia sasany ndreka tonga dia misitrika ambany tany akagny.